Ya'á nana janinchí nanaleku niunchi ngua nekua'a, iinji iinja nitaxhi teneka iyovii ka'a nee chí ñamiji yonre lo'o nainijan nitachia nee cuenta tajainixo xhikaxo'o niño xo'o.